في عطلات نهاية الإسبوع أحب أشتغل الوقت بالإسترخاء، <hesitation> أحب أغير جو، أحيانا أطلع مع الأهل والأصدقاء، نروح مطعم نشوف فيلم، كما نحب القعدة في البيت، أقرأ كتاب، أتابع مسلسل، إذا عندي وقت أسوي شئ مثل الطبخ، <hesitation> أمارس هواياتي.